Ny fmba fiasanà casse-noix anh am'fagnapotenana pistasim-mbazaha longany fahanfatarako ananjy anh <hesitation> casse-noix zany anh <hesitation> karaha pince io izy de efa misy fitoerana pistasim-mbazaha hoe aketo fitoerany anh de rehefa raha igny anao de pincer-nao mafy foagna izy anh de vaky foagna igny, de zany fahanfatarako casse-noix.